لعبة أحب ألعبها لما أكون وحدي, هي الشدة أو الورق, أحب أستخدم كروت الشدة والعب مع نفسي, أحيانا اضع قواعد جديدة, واخليها تحدي, ألعبها وقت فراغي, أو لما احتاج ارتاح أو اروق, وأحب أفكر, تحسسني بالاسترخاء وتخلي وقتي ممتع, حتى أحياناً أستدعي أصدقائي اللي يلعبون معاي عن بعد, نلعب عبر التطبيقات.